Toh jii n'lii faʊtang a mura anam anamti, kən lii faʊtang a ptʊ, jiiya dək ki mən farə patʊ gəri bəra ki swiye da patʊwʊn ka, patʊ ka nəngnga tʊgarang a kai, n'kwan, patʊ kamən gəra, kai ki, me gujii ba ləbtənən jɨnii a gʊ mən tii jɨnii jaʊri wi, bəra rə wʊllai, me bə nuuigorə lən tʊʊ, bussote, busso gʊ kawi bə ləbtən jɨnii jaʊri, məni patʊ kawir ki, n'patʊ ba jʊwa bussota ko kaiyʊ warigʊ, bənggən lii faʊtang a patʊwi, bəngkən patʊ, ka nəngngaimən swiyer a kai, ka dəgrə jɨna miyʊ chiira sorəm me gujii məbra re, bɨnggən wlii faʊtang a patʊwi bəra ka nəngngaimən tʊgarang n'patʊ mən karəga kai ki nəi chii kwang, bən dəbbe, ba gwi a bwiya miyʊ, me bən saʊ, bəra rə wʊllai, mən chuu, n'niya tʊgarang a kaiyʊ a tʊgaire a jɨnii kiyari, ba dəg jɨnii bussota ba ləbtiməni me ba ləbtimən, bənggən lii fəʊtang a patʊwi.